میں تے کہ تسی لوکاں اک دوجے تے بس اک گل کی ہے؟ کوئی مسئلہ بن گیا، کی ہویا؟ نئیں یار، بس چھوٹی جی گل تے جھگڑا ہو گیا۔ چھوٹی گل تیرے کرکے میرا سارا کام خراب ہو گیا۔ کرم نے کہا، ہن میرا باس مینوں ڈانٹ رہا ہے۔ تے رحیم نے تھوڑا سوچ کے نرم لہجے وچ کہا، بشک ہاں، مینوں معاف کر یار، میں سچ مچ تیری مدد کرنی چاہیدی سی۔ پر غلطی ہو گئی، اگلی وار تیار رکھنگا۔ کرم دا غصہ کُجھ حد تک ٹھنڈا ہو گیا، اتے اس نے کہا، ٹھیک ہے یار، ہو گیا جو ہونا سی۔